ذات ليلة صافية شاف رائد الفضاء نجمة غريبة تلمع كأنها ماسة ضائعة في السماء، استغرب من لمعانها الغريب وجال في نفسه يا سلام شكلها نجمة جديدة ما شوفناها جبل كدة، يلا نشوف إيش ورانا مع هذه النجمة؟